Ty zao gny fomba Indonezianina: <noise> minday gny ''tsarôngy" lafa hiditsy anaty tapla hindoista. Tsy mitsitiky gn ny soroky ny pahita; da hajà gny fahangina <noise>